Oke jadi ulun handak bakisah tentang kakawanan ulun lah. Sabujurnya kakawanan ulun tu macam- macam dari umur yang taanum, sapataran, tatuha. Tapi kita bakisah yang sepantaran dulu kalo lah? Jadi, sabujurnya ya ulun tu munnya bahasa urang jaman wahini tu intropet banar. Jadi sebujurnya kada banyak beisian kawan. Karena memang kada tapi kawa bakawan yang banyak banar. Itu pasti lapah munnya bagi ulun tu, ulun kalapahan kawan banyak. Jadi ulun lebih katuju bakawan tu yang kaya kada tapi banyak tapi rakat kaytu nah. Jadi kaya saikung dua ikung haja ba- bagi ulun tu cukup kaytu nah. Tapi kami kawa apa- apa kawa dikisahakan. Apa- apa kada tapi banyak bagibhan. Kada tapi banyak bekelahi, kada tapi banyak menyambati. Itu bagi ulun yang, bagi ulun yang katuju kaytu nah. Tapi munnya terlalu banyak kekawanan, munnya dahulu tu lah mun masa- masa masih kuliah, sakulah, tuh kabanyakan kawan itu malah kaya, misalnya kalo munnya kabanyakan kawan tu. Ai ayu kita ka sini, imbah itu yang genk ini ka sini pulang. Ulun tu kada kawa kaytu tu kalapahan. Kalapahan tu kada yang lapah di fisik tu kada. Tapi, lapahnya tu kaya imbah tuntung bakawanan itu tu harus manyaurangan dahulu. Harus manyaurangan, sampai kaya enrginya tu tabulik pulang kaytu nah. Munnya kada, munnya kada kaya itu, ulun tu kaya, <hesitation> munnya ulun sudah bakumpulah sudah. <hesitation> sudah kalapahan kaytu tu pasti banyak badiam, kaytu nah. Karena kadada lagi, kadada lagi energinya. Saking banyaknya bakawanan, padahal fisiknya tu baik baik haja kaytunah. Sehat sehat haja, kadada garing garing jadi kenapa ulun di awal ulun padah akan ulun kada banyak baisian kawan. Jadi ulun dahulu, baisian kawan <noise> sabanttaran kawan parak banar waktu ulun masih sma. Jadi kawan sabangku, kawan sabangku kada bagantian mulai kalas satu, kalas dua, kalas tiga lawan inya tu haja. Cuman, inya ini tu kaya apa yu lah? Maulah urang, inya tu harat padahal bibinian, harat lawan lalakian aja inya wani kaytu nah, bakalahi. Jadi, ulun tu karana kada kawa salah sadikit inya maraju. Inya sarik, jadi kada tahu kanapa ulun tu bisa batahan sabangku tiga tahun lawan inya. Kada tahu mungkin, karena ulun takutan jua lah bapadah pindah, ayo ulun kada handak lagi. Itu mungkin, itu salah satunya. Tapi, kada tahu itu sebujurnya baik banar, apa haja amunnya saurang minta tolong inya tu pasti apa pun mausaha akan. Malah dahulu tu lah, ulun tu sawat ada bamasalah lawan urang intinya karena duit, duit tu kan karena masih sakulah dibatasi kuitan kalo, misal duit ilanja barapa kaytu nah. Jadi inya hakun bajual amasnya gasan manulungi ulun, dahulu saking inya tu baik banar sabujurnya. Cuman ya itu tadi. Saurang ni bakawan ka lain sadikit haja, inya sarik tu ha. Wah ikam tu kada tapi mengawani aku lagi wahini, atau ikam taparak lawan inya wahini lah. Jadi harus bagamatan banar pokonya bakawanan lawan inya tu. Jadi, itu tu maulah ulun mulai tartakan kaytu, mulai tartakan kada nyaman lagi. Jadi apa yu lah? Mulai imbah kami lulus sma karena- karena lain jua lah, inya masih kuliah di banjar, mbah itu ulun ka jogya kuliahnya. Jadi mulai itu mulai ranggang- ranggang- ranggang mulai kada tapi barawaan lagi sampai wahini akhirnya kada tapi barawaan lagi. Padahal dahulu apa- apa badua, ka kanti badua, bahkan ka wc aja badua kaytu nah. Munnya bibinian <hesitation> biasa lah ya kaytu nah. Cuman saking kami rakatnya dahulu tu nah, saking kami apa- apa dikisah akan, apa- apa dipandirakan. Cuman ya itu tadi kakurangannya kaya rancak menyambati urang, urang lalu haja disambatinya kaytu nah. Jadi kaya inya tu, kaya sadikit- sadikit sarik, sadikit- sadikit bagi inya tu urang tu salah. Jadi lapah kalo bakawan lawan urang kaytu. Walaupun sabujurnya inya baik banar di sisi lain kaytu nah. Tapi kada sanggup kaytu nah bakawan lagi lawan inya. Imbah itu tu kada lawas ada kisah <hesitation> apa yu lah? Ulun tu dahulu pas kakanakan, kada kakanakan pang sma. Sma tu bisian pacar, papacaran kaytu nah. <hesitation> ada kaya inya tu kaya kada katuj. Bagi inya pacar ulun tu <hesitation> apa yu lah? Kada, kada bagus, kada langkar, imbah itu bah anu inya bibinian. Bagi, sabujurnya niatnya bagus kaytu nah. Cuman cara inya tu kayanya jadi maadu domba kami, kami yang bapacaran ni jadi inya, basarikan tarus basarikan tarus akhirnya ampihan. Jadi inya caranya tu <hesitation> manurut ulun tu kaya maksud ulun tu kaya, munnya ikam ni dasar kada katuju padahi aku bagus bagus kaytu nah. kada sarana ikam maadu domba aku lawan inya kaytu nah. Jadinya kami pun ampihannya jadinya kada bagus bagus kaytu nah. Padahal kan kawa tetap jadi kawan imbah amapihan kaytu nah. Nah itu saikung kawan ulun <noise> yang handak ulun kisah akan yang waktu ulun sma kaytu nah. Walaupun wahini kami kada deket, kada rakat lagi kaytu nah. Mbah itu ada kawan ulun, ulun kada tahu kanapa lah munnya ulun bakawanan pina rakat banar, tu pasti kada lawas jua. Ini ada kawan ulun yang handak ulun kisah akan pas ulun kuliah. Jadi kami tu bakawan batiga, besti jar urang tuh, geng kaytu nah batiga. kami tuh. Apa apa badua, sampai tulak ka kampus aja kami biasanya sapida mutur batiga, kaytu nah. <laughs> jadi ada yang di tangah, ada yang di muka kaytu, saking kami apa- apanya batiga kaytu nah. Tapi kada tahu kenapa, mungkin jar urang tu ada jar munnya bekawanan ganjil tu pasti ada yang saikungnya marasa tasingkirkan kah, imbha tu ada yang merasa kada bagus lah, mungkin itu tasugesti atau apa lah, sakalinya bujuran. Jadi jadi ulun tu marasa tasingkir akan apa- apa buhannya badua tuh kaya. Rancak bapandir badua, labih rasuk bapandir badua. Mungkin karena buhannya tu badua sama- sama urang jawa jua, jadi rancak bapandir bahasa jawa. Padahal ulun di situ <hesitation> hanyar banar datang ka jogja, yang mana ulun katapi mangarti masih bahasa jawa kaytu nah. Jadi asa ulun tu kaya, kanapa nih buhannya badua nih labih rancak bapandir badua, labih rancak <hesitation> tulak, tulak badua lawas kalawasan ni. Jadi lawas kalawasan ulun tu jadinya manyingkir- manyingkir jua baalih munnya ada inya badua. <hesitation> mbah anu, padahal dahulu munnya adik kelas tu, munnya ada yang <hesitation> tadahulu datang munnya kada taimbay kaytu nah. <hesitation> di dianuakan <hesitation> padudukan ni nah, disiap akan. Ini kawanku saikung, di sini saikung. Jadi, mbah itu lawas kalawasan ulun tu bapisah. Ulun kada handak lagi baparak inya. Munnya buhannya di muka, ulun ka balakang kaytu nah. Jadi, mbah itu lawas kalawasan sampai kami udah mulai skripsi tu kami kada tapi barawaan lagi akhirnya. Karena padahal masalahnya sapele kaya yang bahkan kita tu kada tahu masalah jelasnya tu apa kaytu nah. Tapi itu kaya ada perasaan- perasaan yang kaya merasa tersingkir akan. Walaupun ulun kada tahu itu bujur atau kadanya, bagi bubuhannya. Tapi itu yang ulun rasa akan nah itu. Munya wahini jujur kawan ulun paling rakat itu laki ulun. Jadi kanapa ulun memutus akan hakun balaki lawan inya, itu karena ulun kawa bakisah apapun lawan inya tanpa inya <hesitation> manyambati ulun, ikam ni aneh banar bakisah itu. Kada pernah saaneh apapun. Kisahulun itu pasti didangar akannya, kada pernah sampai inya <hesitation> apa yu lah? <hesitation> bahasa urang wahini tu ngejudge jar kaya aitu nah, kaya menyambati. Kaya munnya bahasa banjarnya menyambati kaytu nah. Apapun ulun kisah yang aib kah, kisahnya yang malah <hesitation> bisa pernah maulah inya sebujurnya itu maulah inya kacewa, tapi karana inya mahargai karana ulun sudah wani bakisah, tetep inya kada sarik, kaytu nah. Jadi apa- apa wahini ulun kisah akan lawan inya, apa- apa munnya ada masalah apa- apa. Walaupun kisahnya tu kada penting banar, itu ulun lawan inya kaytu nah. Jadi mungkin karena inya umurnya labih tuha jua dari ulun jadinya labih kawa lah <hesitation> labih kawa mangarti. Tapi di satu sisi mbah anu inya jua, walaupun umurnya labih tuha tapi inya kawa maimbangi cara bapikir yang kakanakan ni masih ada sisi kakanakannya yang masih kaluar, tapi inya kawa kaytu nah. Jadi ulun tu marasa inya tu waw kaytu nah, keren banar kaytu nah. Kaya, kaya apa yu lah? Munnya karena ulun jurusan psikologi jadi banyak banar manamui urang- urang yang bamasalah lawan pasangannya. Tapi ulun tu marasa <hesitation> basukur banar ulun lawan pasangan nih kaya kawa, inya tu kawa mangarti ulun salawas kami, salawas kami bahubungan ni inya tu kawa mangarti ulun tarus. Yang ulun tamui tu banyak kalo urang bakalahi, bapasangan kada mangarti ini, kada mangarti itu. Padahal simple masalahnya, sasimple kada kawa, kada nyambung bakisahan. Kada mangarti, merasa dituduhlah, bakisah sadikit merasa dituduhi, marasa disambati. Padahal kan yang ngarannya hubungan, ngarannya bapasangan tu intinya adalah bepandir saumur hidup, bakisahan saumur hidup. Itu tujuannya bagi ulun, bagi ulun kaya itu. Jadi besti ulun paling rakat untuk saat ini adalah laki ulun.